Pengalaman kehidupanku tempo lako nyaku aima gereja selalu pa'at mongengenanuma mawadi-wadian kerengkawu woserinte a jadi aimaan mangenanuma- edema'ange gereja ya kejadian nangedeku skuauku a menarajingguykumane-mane gereja a penglaman hidupku karna nyeku mengangemananumu dei mata'u gereja berarti de'i mata'u stuhan karna parimae mangena numa pa'rimae mangilek doid jadi menerima-manerima doid aimomate'uma balsni tuweyas stuhan aimomata'u kasih aimomata'u napanyok jadi mengeneku kejadian nageska uku kesiang mineilang a witenumakenu bertobat kong kumo'do nyke u kesiang ai momonto'u kasih wiyos tuhan aimomountukasih weyis setou Patudu'mane gereja so'uma'ange <noise> pa'tudun ibadah so ma'ange a berarti inyailako <hesitation> anuwian nyako tunyukude magerija ha nyoku kuman <hesitation> cobaan wenyeku kuman masadar memeto'waintou nyeku adoh nyaku ne'moseimange mo gereja nah mangiange gereja komannyeku <noise> ha ni'tu menyeku mekeiletkai mededidedingang firman nyekumemetaoweish tuhan memetaoish mawe <hesitation> kasih wias tou memeta'ou mowitu-parianti mosimale leosan musis <hesitation> mawewean sakone'a kelebean cabealakos kotoariti seca susah hawelakosya ani'tu kasih juga apalagi wi'tu umpato arianti'in namale leo-leosan masayang-sayangan pe'non <hesitation> matoariti'in <hesitation> gagah-gagaman aisyapamakoro-koro'an jadi kasih sayang ti'in antara makaka ade sia setou yasekerende wowiyase tou-tou lako laeng Semawewe lako ha tantu ku na'na kasih wiyas tou witujuga sakoma gereja rajin ma gereja rajin mange ibadah komameupas stou tuhan yani'tu kasih intou ti'in solalu ada jadi apalagi kita orang tou keristen na'ai tantu meto'ma gereja mekasa meto'u mustuhan mekasa jadi nyo nyaku yai umurotu'ai ya'i si'u umuroy pengalaman <hesitation> susa senangnya sio umurmein pengalaman jadi <hesitation> ai mekelawang kita made kata kosuhan pen'non kita meta'ung kasih kasih yos tuhan tuhan juga meta'ong kasih pawenawe angkami ya kita mekasa <noise> pe'non kitatoro <noise> <hesitation> <noise> mo'moali toung kristen yang sejati